मए दिनोद् बसिच् ए मैन् सेक् न करो, छोदि खबक् बत लफ् परो दीबो पोथेबो लगे तेतिय मै सेक् कर होइ। अरो धोरक् मए पुथिय दीलो खबक् केदो गोइसे न नै। म कुनो ब पुथिय इसे हेतु गोइसे नै छोदि है कि देब मेल्दु मेल् कोरे तेतिय है। मै सेक् करो अरो एतु होइ असल्दे दुरु दुरनि इसुमन् नोतिचे पोथेबो करने ग्मैल् करिब लगे अरो हेतु दैम म त्य्पे करो। मै मोबिले तु खुले फुले म त्य्पे करो तसोद् भल्के चोर्रेच्तिओन् होसि इनेने नै सओ। सैफुले तप् म पुथिय होइ तसोद् तेव प्रए तेव सले। सैफुले तेव मु दीबो गुले उपेक् खद् धकु अरो तेव दीबो दियेले म सओ। सैफुले हेपो सलो सै तेव जिदि म अको रेप्ल्य् करे। म अको रेप्ल्य् दीबो लगे ओदिगे तेव रेप्ल्य् दीलो। रेप्ल्य् दीवसुन् मोरो अरो तेव खुद् दीबो लग थेकेले म अको लेखि दीलो तेव मु अको ग्मैलो धकु पुथिय दी। केतिय मै सबो लग बद्धो होइ जये करन् तेव उ मधिदो तेव मु दीले। ओदिगे हेतु करने मै सबो लग बद्धो अरो हेतु करने सओ। ओदिगे ओर्देर् करि किसि म कदे ग्मैल् तु मै एस्तिमल् न करो म कमल् कने ग्मैल् तु है पे बहर् करो। एकने सबो लग बद्धो होइ ओदिगे हेतु हि जरो म कोथ।